Fomba fifandraisany vorogna samby vorogna de amin'ny alalan'ny feony, magneno raika de magneno koa raika de eo mifagnatogna zany gny mitovy karazagna, miaraka mirondrona asy mirondrona ary fa ny hafa karazagna sy de afaka mifandray amin'ny sy karazagna raika aminanjy, fomba fifandraisagna vorogna samby vorogna.